Yo koundou gnani ta, yité nké afosso nguébé gnani. Na dioŋa angari kébé ko khaméré ké. ado goyé ké, ado alindaké ké. Wathia oraytini malieni kou, malieni kou iyani gagana, malieni kou passkeu ikha day guili khayni, peu tétre bamako ni, ida guili nogna. Ikha dagana ri, o yakharou, konkirara nké kina goumé, inata siré gnani ti noukhoudou nkoutou koman nda gnigo nganagni domé ifokana khamarou ŋwoutou an mpété na khayé, an mpété na khayé ana gomou dal ana gueum ta ana faramparo, dana ay tagoumanthiou yogoni débérini, khara ganagna angana gni ala agana dounŋé angana kharr nokhowoutou ngana daga diaré ka nŋa wathia ala ya ndémana diowoyé ana gnimé kita, ay kiténé ti khamoroukouwa. Ado alindake romou ado goyou kou angana koun kofoumé, anga utiliséné, sakti angama do fofossou kofmé angue khémpabané ya anga woutou, ala dounŋéyé nkama ay fo guébé sirona nokho, ay nokho gnimé laba ndini ay nokho labandini, ay nokho labandini. Yo angari soninka gnitou kou kha béni ko, kom khamé ké wathie, moula nda laga, an tokhounou, moula yogoni khara ngana khamé ké woutou anti fo sirono, moula yogoni khara ngana khamé ké woutou anti fo sirono, yogoni tél manga ndiofé diaréka. I na mpayi ta ina yitou kinŋa, kha yogonikha ado khamé kéy guémé brou, nké bé ga takhounou ndo khamé kéy guémé passka guébé nŋi makha nkompé ké lénki, minga tokha tonŋono soro. Wathia yité nkha gani iga gnagnana mokhobé, wathia antakha gnana koundou, passa ngana gna koundou rék antakh fossirona ŋa, wathia yité ana dji gna worindini rek angana worindi rek yité ana wankhi maga labé rek anara nokhou ana djintéyé ké goudiéy, ana wari maga <hesitation> guiri ana tétou an kopou ŋa ana mini. Ba paré angagna woutou kha, séla ngana diopa kiyé angana khathité, ana mini, angana yarkhata ana mini, angana gnakhama ana mini ana wala ma gnakhama falé foma tokho anda nthikou rékhé nakha anga sakha, ana woutou. Yo kén agan ngaba, ay yanguéré kinaŋa, ay yanguéré kinaŋa. Kha yité gnati tane, doussouga linŋi danŋa tane, hakhati sou ga sou nganagna nga do djini nthiou kapamé, <hesitation> wakhati ni yogoni oyimana oyimana dou toronona, wakhati yogoni watoukou no yimé niya oyoumane dou wotindini, passkeu yité nkha makha do fofossou kofoumé, anganari tane mpitéy rek, gna foni gnimé, yité sou ga linŋi nda na woutou, yité sou ga linŋi nda na mini, kénŋa an tala nŋwotina rék, ante séré anta tou kha yité bégara ndiara, ado yité bégama ndiara a lantakha tounou, nhakhilou dépou nou kou gna kiniŋa. Yo koundou gnani yékh doun mpilo nganagna makha, angati yakharou nkha i nti bana, yakharou fo fosirénŋéy iraga dou diarana kati ga kignéné doktorou nka, passkayi ayi nké makha ndi wori, ndi wori. Angana alindaké déré ké alindaké, alindaké a déré nŋey, angana déré ké koutou, ana féssi, agana kawa anaro mana mboussou nokho, yilé ngana kéré komi ngri konŋa nda mokhobé, ana ndji towondi maga wori, ana dérou fili woutou dérou siki, anara nkawsséri nokho, ah ana goudia nokho ana takhadé léy anawara ma gan ngokh agan gokh ague dogouta dimébé, soukhouba ana vérré mpaga ana mini angana yarkhata ana vérré mpaga ana mini, wouro anganagni sakha séli anokho ngana khor kénokho anga tél yilé, angana daga yilé angana ri, ana towondi khadi ana fo mini, ay <hesitation> doumboudia ké, doumboudia ké ay démana ay démana ay yirwéné ay yirwéné ay démana dinanti, fogana nkhigni rek ana soro danŋa doktorou nka, doktorounka ké tonŋou ké tonŋwou gnani, féré ntey angana dou mpilo nké ano no gna tinténi, kha ndo khirssou kha gana tinto igan aray yitou yogoni, komi ngari konŋa nda fana ké mokho bé rek araya ndémana alagagnanŋa angana gni djidini ay nowona nda passkeu ani soninka gnitou gna itili woutou, soninka gnitou kounŋa iyo démana siri nthiri nthiri nthiri khar fo lamané fé, iyodémana siri nthiri ampossou foumbé bégara nkhigni rék an nŋwoutou na ndaga, foumbé bégara nkhigni rék an nŋwoutou na ndaga. Ké ŋa tanpiy douro gnani an khakhati nta kignéné ina aray guébé la gnimé, a gnimé na dinko antakha fofo sou famounou, anti lenki yani lenki kha agnimé gana téré tan hakhilouŋa rek anga alou ndaké déroukou, yitou dérou kou woutou rek, angui débérini ti mokhoŋa rek alaya ndémana, alaya ndémana. Passko rémou ŋo makha i ga djidi wo makha alhamdoulilayi. Nké rémmé ndou sakha, ala da gna ga kou gnitou woutou gui mini alada gna ta comme doctorou nka gnana féréntéyi. A gada moy a gada moy, a gada moy ta gatini ma adi moy adi moy rek paf a khossa bagandi. Kha kendagni kouŋa a ga daga doctorou nka ké sasse femme ké ti daŋa a ti daŋa <hesitation> a na fayi yilé ngana kéré a na tinto doctorou nka kha komé nkouŋa séfa gnanaŋa alayana kignanda. Nké ŋouro yane tane a khossa diourmi, a khossa diourmi kha woda férgna woda mokho gomoundi woda daga katta docteurou nka i kha gada fayi ida ida raga, i da diara diarandé sou fatama. Akira no i da yitou nthiafa da adi woutou, alhamdililyi ayalah tigana lenki.